Bunta'aŋa bii buntã'asi nyuurɔ bii liiba si'a yɛsera ba yugeli wogero wa puan de la, tia san pugum zaagɛ la se'em amaa bãma yugela la wan nyaŋɛ suŋɛ ba ti ba paagɛ tia vuurɛ la ta'am daagɛ la ba obe. Le pa'asɛ, bunta'asi me kelum tara la ba yugelesi la ta'am zɛbera la muen dusi ba taaba ta'am nyagera ba yɛsera ba zɛberɛ la puan.